تایلند د جنوب شرقي اسیا د مذهب او فرهنګ لویه لاره ده. د بودایي مذهب ځانګیړنې په دې هیواد کې ډیرې جوتې تر سترګو کیږي. د تایلند خواړه بیا د خوشبویه او تندې مزې لپاره ډیر شهرت لري. همدارنګه <hesitation> په تایلند کې د موتای رزمي لوبه ډیره زیات شهرت لري او تاسو یې ځانګړې جلوې لیدلی شی. تایلند ډير ښکلي تفریحي ښارونه هم لري.